Aliyu awanang yibara <hesitation> hawa kulu aliyuba bara gambo, bana yahwai yabara, aliyuma bara yana yagana kura bag a tahiruna a bara gambo kana awa a bara hadiza ngwarman yi ya yobara haw a kul ɗai-ɗai-ɗai hark a a bui ka a bwi ka a bwi ka abur kala sila ka’a sila jagdye ya’a bwi ya, a bwi ya a’bwi ya’a’ bwi har kama kdi sulladar nji njiɗai si ka kdi salla dar njidai si ya chi juri ya a takuɗa secondary mawae bale ya a nukana yata kel mwa kwa har ka’a filamda ka’a mchey ka a sig aba a ngwa arain chiwae ka’ k aka sig aba ngun ya bara fati chiken a hara fati kellu bana ya bara babasa muriya bara ansa alilusi a bara kakaye.